والله يا ولد هذي مطلوبة وهذي مطلوبة يعني الرحلة مع الاخوة مطلوبة والرحلة مع شريكتي او زوجتي او او اذا كنت مملك ولا حاجة اكيد هذي مطلوبة وهذي مطلوبة هذا توطد العلاقات وتزود ر الالفة والمحبة بيني وبين اخوياي وايظا الاخرى لازم توظح علاقتك معها توطن علاقتك معها وتأكد على حبك لها وكذا. فانا اشوف اني رمادي في هذه المنطقة.